Umle ya sou, isa, rua, telu. ata, lima, nome, itu, walu, siwa, hutusa, hutusa isa, hutusa rua, hutusa telu, hutusa ata, hutusa lima, hutusa nome, hutusa itu, hutusa walu, hutusa siwa, huturua, huturua tunisa, huturua tunrua, huturua sin telu, hutura sin ata, huturua sin nima, huturua sin nome, huturua sin itu, hiturua sin siwa, hututelu. hututelu sin isa, hututelu sin asa, hututelu sin rua, hututelu sin ata hutulelu sin lima, hututelu sin nome, hututelu sin itu, ututelu sin walu, hututelu sin siwa, hutuatasin rua, hutuatasin telu, hutuatasin ata, hutuatasin lima, hutaatasin nome, hutaatasin walu. hutuatasin siwa, hutuliamsin isa, hutulimasin rua, hutulimasin telu, hutulimasin ata. Hutu lima sin lima hutu lima sin nome hutu lima sin itu hutu lima sin walu hutu lima sin siwa hutu nome. hutu nome sin isa hutu nome sin rua hutu nome sin telu hutu nome sin ata hutu nome sin lima hutu nome sin nome hutu nome sin itu hutu nome sin walu hutu nome sin siwa hutu itu. hutu itu sin isa hutu itu sin rua hutu itu sin telu hutu itu sin ata hutu itu sin lima hutu itu sin nome hutu itu sin itu hutu itu sin walu hutu itu sin siwa hutu walu. hutu walu sin isa hutu walu sin rua hutu walu sin telu hutu walu sin ata hutu walu sin lima hutu walu sin nome hutu walu sin itu hutu walu sin walu hutu walu sin siwa hutu siwa. hutu siwa sin isa hutu siwa sin rua hutu siwa sin telu hutu siwa sin ata hutu siwa sin lima hutu siwa sin nome hutu siwa sin itu hutu siwa sin walu hutu siwa hutu siwa utun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 Utun hutu isi sun walu